ཐོང་ཐག་གཅིག། ཐོང་ཐག་གཉིས། ཐོང་ཐག་གསུམ། ཐོང་ཐག་བཞི། ཐོང་ཐག་ལྔ། ཐོང་ཐག་དྲུག། ཐོང་ཐག་བདུན། ཐོང་ཐག་བརྒྱད། ཐོང་ཐག་དགུ། ཐོང་ཐག་བཅུ། ཐོང་ཐག་བཅུ་གཅིག། ཐོང་ཐག་བཅུ་གཉིས། ཐོང་ཐག་བཅུ་གསུམ། ཐོང་ཐག་བཅུ་བཞི། ཐོང་ཐག་བཅུ་ལྔ། ཐོང་ཐག་བཅུ་དྲུག། ཐོང་ཐག་བཅུ་བདུན། ཐོང་ཐག་བཅུ་བརྒྱད། ཐོང་ཐག་བཅུ་དགུ། ཐོང་ཐག་ཉི་ཤུ། ཐོང་ཐག་ཉི་ཤུ་ཅིག།